Fomba fikarakarana smoothie. Rehefa voadio tsara ilay voankazo hanaovana azy, tetehina madinika dia atao anaty mixeur dia ampiana ronono. Dia mikséna. Dia tsy atao betsaka ilay ronono fa manjary tsy marihitra tsara. Dia aroso avy eo.